Barka be te'ugo Jaumiraawo hokku mon jonde jam an be debbo ma. A hakkila be mako a wanna mo ko o yidi pat heba jonde mon vela masin.